आमि सगळ्या जागा वैले मसाले वापर करून बघतालय किद्याक तर पत्रेक जाग्याचा मसाल्यांची वेगळी वेगळी टेस्ट असतात आनी तेंचो केवा तरी वापर करुंग तेंची रुच बघुंग जाय।